Tɔ, nwanɛ nɛ, anyisho nwanɛ adɔ̄ kutun kɔ̄ nyrá kɔ̄ ɔn maa mbɔ̄ adɔ̄ muzwa kɔ̄ kɔ̄ ɔn sho inyi kucɔ kɔ̄ ɔsɔ̄ zuriya kɔ̄ kɔ̄ ɔ pɛ ba nɛ? A dɔ̄ dɛ̄ wa nyrá. Kɔ̄ ɔn maa nɛ gá kɔ̄ an jɔɔ kɔ̄ ɔ sho inyi kucɔ kɔ̄ haar kɔ̄ a kai nkpulɛ litin kɔ̄ ɔ maa nɛ, inɔ kɛ, <hesitation> nkɔ̄ naa ipɛrɛ blɛ ɔ jɛ kisis kɔ̄ nyɛ ɔ naa mizɛ̄ kɔ̄ ɔ na gbɛ itrɔ kɔ̄ ɔ na gbɛ itrɔ kɔ̄ ɔ na gbɛ itrɔ kɔ̄ itrɔ nɛ azaa zwa lukpɛ ayɛ wɔ na, ɔn yiya rɔ nyolo kɔ̄ ɔ ma tsaa bɔ, ɔ dɔ̄ bɔ kɔ̄ ɔ naa kó ɔna ni ko atatrɛ, ko wondo kɔ̄ ɔ gbɛ kɔ̄ ɔni a zaa zwa lukpɛ ayɛ wɔ na, n sorɔ nyolo kɔ̄ wondo nɛm, ama a kpɛ zaa zuwa lukpɛ ayɛ mɛ muna tɛ̄ ɔn bɛ kɔ̄ nmatsaa bɛ? Ama nyrà adɔ̄ kɔ̄ nkɔ̄ maa kɔ̄ wɔ dzi dɔɔ-ɔ ma kubanɔ nipɛrɛ wɔ osɔ̄ osi wɔ nshashi kɔ̄ nkɔ̄ a zaa kɔ̄ lucwe an gɔ yi gisɛ na agalo ankpɛ gisɛ yi muna, a zwa kɔ̄ ɔ sho inyi kucɔ kɔ̄ kɔ̄ ɔpɔɔ, kɔ̄ ɔsho inyi kucɔ itsi a mucɔ kɔ̄ kɔ̄ ɔ pɛ ba ba dó zwaa? Badɔ̄ dzii? Lisi kɔ̄ ɔ majɛ dilili nɛ inɔ kɛ <hesitation> nyrá ipɛrɛ blɛ a zwa kɔ̄ kafi kɔ̄ ɔn ma nyra nɛ kó ɔ naa nɔ sho blɛ ɔ dɔ̄ yɛyɛ wolo icɛn kɔ̄ iwɔ dɔ̄ pisɛ nyrá nɛ bɔ, ɔ na kɔ̄ ɔ na rɔ yɛyɛ wɔ nɛ kɔ̄ iwɔ nyɛ mɛ? Mɛn bɛ nɛm? Nbɛ kupɔ̄ yi nbɛ nini dza nyi nyrá la dɛ ama nkwanaa azwa lukpɛ ayɛ mɛ nsarɔ kɔ̄ mɛ ɔsɔ̄ nɔ la didrɛ bɔ mo. Amaa kɔ̄ nyɛ wɔ yakaa, kɔ̄ a yakaa kɔ̄ o tɛ̄ zā dza nyinyrá wusi? Kó ɔ yaka nyɛ wɔ dza nyinyrá nɛ, blɛ dzanyingrá a dɔ̄ nagbla lo nwan kɔ̄ a dzi, kɔ̄ a zaa zwa na kɔ̄ minyɛ a kupɔ̄ nɛ ba pɛ nɛ bɔ cɛnɛ blɛ yɛyɛ wɔ an yakaa takó iwɔ ye! Yɛyɛ mɛ, nyinyrá nwá kɔ̄ ɔ bɛ nkpi kɔ̄ nɛ azaa azaa a cɔnɔɔ li muna, tɛ̂ ɔnlɔɔ kɔ̄ cenji nyolo bɛ? Iwɔ kuma ɔn yiya ni kɔ <hesitation> tɛ́ nkɔ̄ a dɔ̄ ni dzi zá, a ni zwa wa yɛyɛ mɛ an gbii ta kɔ̄ nyinyrá nwá nɛ azaa zwa na bɔ? Yɛyɛ mɛ takɔ̄ a zaa zwana nɛ zá azaa zwana kɛ na. Kɔ̄ ɔ sho nnyi kucɔ kɔ̄, kɔ̄ ɔ gama nwá nɛ ɔ kpɛ na kɔ̄ ɔna sho nnyi kucɔ a kɔ̄ isho a nnyi kucɔ̄ kɔ̄ ɔn sho nɛ kɛ ɔpɛ rayuwa nkɔ̄ la dɔ̄ munɔ nɛ, dun nyɛnyrá nwá kɔ̄ ɔmaa kɔ̄ nda kɔ̄ osɔ̄ mma kɔ̄ nkɔ̄ an yiya zɔrɔ wɔ agá dzidzi kɔ̄ nda kɔ̄ ɔsɔ̄ mma kɔ̄ gbii na, ɔ dɔ̄ rusono itsi wɔ bɔ kɛ na, ama nyinyrá kɔ̄ a zɔrɔ ko azɔrɔɔ aga dzi dzi kɔ̄ ɔ daa kɔ̄ nda kɔ̄ ɔsɔ̄ mma kɔ̄ ban gbii na nɛ a dɔ̄ agá dzi dzi wa. Inɔ saa kɔ̄ nyrá kɔ̄ ɔn maa kɔ̄ iwɔ ɔsɔ̄ nɔ yi lo cici nɛ, a zwa kɔ̄ ɔsho nnyi kucɔ a itsi ba nda kɔ̄ ɔsɔ̄ mma kɔ̄ ba lubɔ̄? Ko la lɛ nnyi a ka aklodzi yɛ, ayɛ ba dɔ̄ lubɔ̄? Ba dɔ̄ nayɛ zuzwaa? Ba dɔ̄ nayɛ dzidzi? Kupɔ̄ ba dɔ̄ lubɔ̄? Inɔ a zɔrɔ lubɔ̄ lukpɛ a kupɔ̄ ba kɔ̄ a dɔ̄ zwa lukpɛ ayɛ a minyɛ? A zɔrɔ lubɔ̄ lukpɛ a kupɔ̄ ba kɔ̄ a dɔ̄ dzi lukpɛ ayɛ minyɛ? Azwa kɔ̄ ɔ sho kɔ̄ ɔpɛ kɔ̄ ayɛ kɔ̄ a dɛ̄ wa, lisis kɔ̄ ɔmaa kuma nkɔ̄ ɔ sho dá lisi kɔ̄ ɔ maa. An tɔ yi lugba lukpɛ ididrɛ yi ishishe lo kó an bɛ nɛ, iwɔ tata blɛ nkɔ̄ gá kɔ̄ iwɔ ni kɔ̄ iwɔ tata pɛ lisi kɔ̄ ɔmaa na nɛ, n kɔ̄ a bɛ zɔrɔ mijɛ̄ nɛ iwɔ pɛ kɔ̄ a dɔ̄ dɛ̄ wa, ɔ bɛ maa rulo ritre an bɛ ni rumu kɔ̄ a dɔ̄ dɛ̄ kuma isa ilɛ ididrɛ isa ilɛ nkɔ̄ ko ɔma nyrá wɔ lukpɛ itsi kɔ̄ nyrá wɔ dɔ̄ zɔrɔ gá adzi kɔ̄ mucɔ kɔ̄ dɔ̄ minyɛ kɔ̄ ko ɔma naa nkpi ba kɔ̄ ban gbɔɔ yi da ɔka ɔsɔ̄ nyrá wɔ cici bɔ, iwɔ ma aa shaashɔ, ama n kɔ̄ mucɔ nyrá wɔ dɔ̄ minyɛn kɔ̄ ba zaba azuzwa na kó iwɔ ma ɔka nyrá wɔ naa nkpii ba kɔ̄ iba ba ni kɔ̄ nyɛ nnɛ dɔ̄ dza la wa nyɛ nɛ nɛ azaa dza la na. Nwá kɔ̄ dza la bɛ da dɔ̄ la nɛ inɔ tɔ̄ zuzwa na nɛ, nwá nɛ tɔ, ɔn za pɛ dá na ritre kɛ na inɔ saa kɔ̄ nkɔ̄ pisɛ nyrá bɔ kɔ̄ ɔsho nnyi kɔ̄, nnyɛɛ ba pisɛ mu nyrá bɔ kɔ̄ ɔ sho nnyi kɔ̄, nnyɛɛ ba pisɛ mu nyrá kɔ̄ ba pisɛ wa, ama nza nɛ kɔ̄ la ri nɛ, ɔn pisɛ nyrá bɔ ɔnpɛ kɔ̄ yɛyɛ wɔ lo dɔ̄ cɛnɛ bo kɔ̄ ɔna swara yɛyɛ wɔ kɔ̄ ɔya kaa kɔ̄ dza nyinyrá nwá nɛ kɔ̄ n noo n dɔ̄ kwanaa ama n dɔ̄ bɛ sho wɔ yɛyɛ mɛ kɔ̄ ɔ jɛ cɛnɛ ɔsɔ̄ nɔ nɛm zá adɔ̄ lubɔ̄? Zá a dɔ̄ lubɔ̄? Ɔ shoo kɔ̄ ɔ wusɔ ɔkpɛ sake sho yɛyɛ wɔ lo kɔ̄ a dɔ̄ ma cɛnɛ nɛ kɔ̄ ɔ na swaraa kɔ̄ ɔ shoo mannyi kɔ̄ ɔ cɛnɛ muzwa kɔ̄ azaa nizhigli lo nwá kó ivɔ̄ nivɔ̄ kɔ̄ ɔmaa kɔ̄ ɔn bɛ za pɛ dá na ima kɔ̄ muna, de ɔ kpɛ sake naa kɔ̄ mudá, tɔn maa nwá nɛ nkɔ̄ ɔ sho dá blɛ an tɔɔ lugba nididrɛ wɔ ɔsɔ̄ nɔ nkɔ̄ yi ma ablɛ yi bɔ kɔ̄ yin cɛnɛ rusono lukpɛ itsi yi nɛ bɔ.